اتصور الالات ممكن انه تطلع فن بس مو مثل الانسان الانسان باحساسه يعني مثلا عندج عندك الرسام من ديرسم ديطلع انه الاحساس الي بداخله ديحسه ويرسمه المغني نفس الشي الاحساس الي بداخله الشاعر ما اعتقد انه الالات اصلا ما تحس فشلون راح تطلع فن